Daba namona. Lau ladagu, kone lau tamagu ladana simona. Lau laganigu toia hui. Launa, vabukori kekenigu. Lau natugu toi lau, naheadava eremai. Adavagu egaukaramu natugu keken roboana eskulimu. <hesitation> laube rumai nanohomu ruma gaukaradia nakaramu. Ina horai nanohomu, negaidia, bema egu ruma gaukaradia naorem daba gaudia nakaramu dinatubua gaukaradia nakaramu. Bema rumai gaukara ibodia eorem neganai nadihom nalaom, hanua lalonai naha loaloamu varavara bese na itadiam anohoboum, ma naloum ruma toh asi nanoho daudaumu, ma daem ruma. Bana, ina horai nanohom lau sibogu mo, hahine emai rumai lau sinagu emase murinai, lau sibogu na, emai ruma gaukaradia iboudiai lause nakaramu. Lau natugu mero number tu na iabe seh skulimu rumai mo enohomu. Baby'na beh, natugu orena beh, kekeni. Lau ida anohomu rumai. Lau tamagu beh, nega momo eha gaukaramu. Nega haidia nadihom nalaom ranu anidia naha karamu badina, emai ruma taudia, adavagu tamagu bona natugu kekenina, edia daba digu gaudia dainai baeha sikuli bona baeha gaukara dainai. Nega momo nanohomu, hanaianai nakaram gaukaradia nakaramu. Lasi neganai nadihom nalaomu, hahine edia, hoihoi gabudiai nahelaimu idia ida nanohoboumu, bema varavaragu dekedia asi nalaomu neganai. Nalaom, hahine edia hoihoi gabudiai, vaivai henudiai evana au henudiai, o memero keken ida anohoboumu dala badidiai, edia ruma henuhenudiai. O nega momo launa, asi nadihom dala evana nohobou gabud- l- gabudia asi nalaomu. Launa, rumai mo nanohomu badina natugu, doini mamaragi dainai. Natugu number, tu nabe mero ia beh laganina beh hani. Number, kekeni orena beh iabe, laganina beh ta. Natugu, ruaosi doini maragi dainai lau nega momo idia ida rumai. Bainai- basina huadia loam gabu, iboudiai basia raka loa dibamu. Dainai rumai mo anohom nega momo. Anohom bona hadorai bema, tamagu eloum gaukaram adavagu eloum gaukaramu, natugu keken badana s- sikuli amo eloumu neganai, da emai hadorai gaudia ma akaramu. Hadorai aniandia, ah hegaegaediamu, ah aniani oremu neganai, da, bema auram varavara itadia neganai alaom varavara ah itadiamu. Nega momo na, ravagu dekedia alaomu. Asi adiom lau varavaragu dekeg- dekedia. Ma ravagu beh, kaikainai enohomu. Varavaragu ma taidia daudau. Alaom idia dekedia anohoboum, taem ah eroam ma alou alaom ruma. Asi anoho daudaum badina hanuaboi next- kerukeru na, ma mai gaukarana mai sikulina dainai, asi anohobou daudaumu. Anoho sisinam, ta rua ma, aloum emai ruma. Emai mauta gabudia ma ahakaram da, aha laga animu. Ma, daba ma eha rerem ma, hanaianai ma una, Da dia idau emai, egu noho gaukaradia beh, unubamodia, nakaramu. Hanaianai nakaram gaukaradia na mereki nahurimu, ruma naha goevam, dabua nahurimu, ini hahine seh ekaram gaukaradia. Ma uni gaukara lasi neganai da, nagwauraia, egu hereva gunanai lau nadihom naha nohoboumu. Toh nega momo nada launa, rumai mo nanohom ini, vaevae nakaram gaukaradia nakaramu. Hahine seh ini rumai ekaram gaukaradia. Ma uni gau bodiai nakara orem elaom neganai da, gaukara tama lasi neganai lauda, nahekure dihom da nalagahanim.